Ireto avy ireo karazana lapoaly: misy ny lapoaly fanendasana ovy, ao koa ireo lapoaly fanendasana mofo; fa kosa ny kaseraola dia tsy misy eto aminay fa lapoaly foana no ampiasainay mandritran'ny fanendasana re- nyzavatra rehetra.